Ny voky eh maharaky e namagny, na aleoko mofo salady satria iny mahavoky igny, ila- ilaiko voky zagny aho raha iahy ny mihignakany fa sy miengitrengitra amy amy salady zah, mampahy izy aza manko eh, da aleoko salady sy mofo eo.